والله بصراحة أفظل السفر بالسيارة فيها حرية أكبر وتجدر توقف متى تشاء خصوصاً <hesitation> إذا شفت مناظر حلوة أو تحتاج راحة، بس القطار <hesitation> بعد له ميزة مريح وما في تعب السواقة، أما الدراجة حلوة إذا كان المشوار قصير وتحب الطبيعة بس للسفر الطويل <hesitation> أفظلى القطار.